Molo idokon masalah nilai nilai hangoluan i, anggo saro di au, manusiaon sannari mandung bahat na mandao sian tuhanna masing masing, harana so <hesitation> ngondia udokon, so songoni udokon, manusiaon sannari na songon nai bagas niba i ligi! Bahat sannari daganak daganak na meneki dot poso poso i na jarang kehe, istilahna anggo songon saro di amian bahat masojid jo- jarang daganak daganak naposo i kehe tu masojid, tu masojidi bahatan sannari daganak daganaki kehe, marmayam songgoni dohot dongan dongan nia inda i ahaon ia, tu tuhan nia sanga <hesitation> songondiana. Sapaduana selain masalah songon, murbahat sannari daganak daganak naposoi, na mandalatkon naso <hesitation> adong i dalanan i parittahkon dot agama nai masing masing, inda masalah masalah agama islam dot sanga na songgondiana na <hesitation> aha, na paling ahana ima bahat daganak sannari na madung tarjerumus tu hal hal naso <hesitation> naso <hesitation> tabo idokon, dungi dung. Selain masalah tu daganak daganak sannari, sapaduana anggo saro diau bahat na mang aha? Dot orang tuana urang, mangajarkon tu daganak nai, arti arti hangoluan i sanga songondiana, jadi daganak na sannarinan inda aru binoto alai dalanna sanga songondiana!, sapaduana dung selain sian i, momo na sannari daganak daganaki mangakses hal hal naso <hesitation> tolai akses batas umur nialai. Ima gari pentingna ahani pandampingan ni alak- alak na tobang na sanga songondiana, so bisa daganak daganak sannarinan marulak tu dalanna masing masing, ulang songoni bisa, mardalan sagiot giot ni roha nia!, molo <hesitation> saro diau, paran ni alak bagasna pe ponting sanga songondiana daganak i, sampe godangna sampe bisa manentuon hangoluan nia sendiri, <hesitation> molo sian au, imeido tai selain songoni, lain i. Daganak daganak sannari pe gari, leng aha ia tu natobang nai manangion hata hata na tobang nai, ulang sagiot giot roha niba, harana anggo songon na mangolui um leleng dope alak alak na tobang nai um pado ita, bahat alai perngalaman nai sanga songondiana!, imatong bo gari leng itangion daganak daganak sannari dot poso poso na sannarinan, aha naidokon na tobang tobang i! Bo <hesitation> saro diau, nangge pola jabar songonon, sega ni daganak daganak na sannarinan. Molo uligin pe daganak na sannarinan, bahat do songon na contoh contoh nai sonima songon na mar ahai ma, na marjudi iaragam, kadang na sanarinan na mandung binoto hal hal na songoninan padahal daganak na menek dope, na pe adong istilahna binotona tusi leng marmayam do gari, on mai binoto ia hal hal na songoninan, jadi anggo saro diau, ummenangma rap ipature ma sude akkkana tobang nai pe naposo poso nai dot daganak nai rap ipature sude aso, songondia mardalan museng ketentuan ni <hesitation> namarkuasoi, tu <hesitation> dasar ni manusia i. Imedo na bisa udokon songo- aha nai urang lobina, u aha ma soni.